هذا سؤال صعب بس إذا اخترت عدم حضور أحد جنازتي ممكن يكون شعور أسوأ لأن الجنازة تمثل نهاية حياة وعدم حضور الناس يعني فقدان الدعم والتعاطف في لحظة حساسة بينما حفل الزفاف يعتبرمناسبة سعيدة وفي مجال التعويض لاحقاً كل موقف له تأثيره لكن الجنازة تحمل طابعاً أكثر عمقاً من حيث المشاعر والفقدان